فما نهار كان طفل يلعب بعروسه قديمه فجأة حس بحاجه غريبه ولت العروسه تحكي قالت العروسه بصوت خافت أنا هنا كنت راقده مده طويله، الطفل تفجع لكن حس بالفضول وسأل العروسه علاش <hesitation> ما تكلمتش من قبل قاتلو العروسه إنها كانت جزء من قصه قديمه و إنها هذا وين فاقت باش <hesitation> تحكيلو مغامرتها، العروسه بدت تحكي <hesitation> على كل شي زارتو والأشخاص اللي عرفتهم.